मच्ची एक अशो जीव छे, जोकि पानी में रज, पानी कभी न वर रही नहीं सकती। थोड़ी देर रज, और वोका जो पंख रज, वो स्वांस लेन का काम में भी आओ। लेज वा उपियोग में, पानी का काटना का लिए भी पंखा चलावस आग बढ़ती जायती। और वोका पंख असा तेज रज, जोकि छोता मोता जीव होनी का भी वो काटी पिती देज। और कोई भी पंखा सा हतियार का काम का लिये भी वा उप्योग करज। मतलब नहीं कही और आगबड़ाज पाणी मज रज मचली और पाणी।